نہ، باقین کُنہٕ طریقہٕ متٲثر کرنہٕ بغٲر زندگی گزارٕنۍ چھنہٕ پٔزۍ پٲٹھۍ ممکن، تِکیازِ کِریانہ ہیٚنۍ یا کار چلاوٕنۍ ہِش ساروٕے کھۄتہٕ آسان حرکتہٕ تہِ ہیٚکن تُہنٛدِس أنٛدۍ پٔکۍ لوٗکن تہٕ ماحولس پیٚٹھ اثر ترٲوِتھ۔ بنیادی طورس پیٹھ، صرف معاشرس منٛز موجودٕ ذریعہٕ، توہہٕ کرٕ لامحالہ دیمن سۭتۍ کُنہٕ حدس تام تعامل تہٕ اثر انداز گژھن۔